Ya nyì ngu lèy ǒmá nyì chuw nyì ónga nì bba dòwdha bbò ní nì nì ngǎ lǎní dòwdha nì ngǎ njàddí sâ nà ànì aksidènt bbu nyì dho cha ney nyìdhí nyi nì bbiy nì bbiydha ó tuwtsò nì ngǎjìní

Intanet léy nji dhǐy má cha nzá nzǐ ka tdè njěy vi ó nì nja nja à lêy ddíyà dhǐy ka nì njèy ddíyà vi ó rwo nì mî à ley dí yà à nì dhi dzíy-líy mí dhìydha dhǒ ddíya mà nyú djú tendè gbow nì mî à nì ley nyǔ'wiy ddí nì jěy ru fú ddiy dhò chú mà nì intanet nà dhǐy njèy lǎ ní

À jì mà njěy ndrǔ dò ngéyngéy ní lò ò luw à jì mà kwó ndrǔ tsotso ndaní ndrǔ njǎ dichú mà nì njey nì lò nì lǎní

Ddrà mí lò tdràdha bbalè dho ndaní à kí bbalè jǔw ó nga lò má bbalè nì dǎ ǒnò nì róddù tdôw njèydha bbakà ò luw fúnì ddí ndrǔdhí njí bbalè lídha ì dhí ngǎjìní nga róddù

Mà mà kí nì kàss mà léy nì kàss mà dhí káddùmà màdjú njàddí sâ nà mà dzz nì kendòl kàn ee kàndéla ka tdranì fù ní njàddí sâ nà ddíya mà njey nì iygá tsò nà ddó iygá tsòró nyi nì ndanà nga jǎ nyi nì ndanà nga njǎ ddí yà nyìmá dza ò ŋǎchu ŋǎchu nì

À dho gbu bbà à dho li dròdha bba à dho li dhí njí mí klôw sà à dho lò bbàdha sà li kàó nì à dho li dhí lò tsìdha ngù luwtò

Fú dhì nzòw ní nzòw ra nì fǔchú somú ò ndaní ì ddí tsǐ lò ndaní ì ddí déy vàkàvà kpaní nzòw ní chú sòmù ó sòmù nì ngǎ ddì li dho à nì bbalè wá nì dhò

Mà thi nì dza ró nga mà thi nì bbakà ó nga pwòdha nà klàdha nà à déy lǎní mà dzz nì zǎ à dey ney mà gbú nì ru mà ra nì Ddrà dzà

Nzǐ mà sǎ sàdha ní à rà mà tsotso kwo bbǔwss̀djú lò má ndèy rà shì mà ró nì nà à rà màdhí nzòw tsotso kwo děy lò má ndèy shì mà njìò nì nà à rà mà rr̀dja thì njàddí itsś djúnga dhò ya nzá mà sà sàdha ní mà pbò rǒnga

À jì nyi bbǎ cha ngǎjìní ndèy njèy nyi nì nyi dyǎsi dhò ndaní à ngǔ jǐ lǎnà ní nì nyì kàò ndaní à léy nyì déy ddì nì ddiy ní

Ma njey nì njí ddíyà klôw nà ma ra nì bbalè dè bbi kwo njǎddî ma ra nì bbalè dè dhǐy njèy mbr ró à lêy ma dzz nì ndanà nyû mà tsá ngà dzá

À kà fú nzòw-djá dhò ka bbú nyǔ'wiy lò-tsìdha mî ndení ndrǔ tsǐ níyà ì chú nì ìdhí nzòw djùkpa ddàdha-djá ndèymí ìdhí nzòw rónga pbòdha-djá nà

À nì jǐ mà gbú dda ndero mà rónga déy lǎní ndero nzǐ à ngǒw rwo nì mî à jì mà gbú mà ró rù ónga déy lǎní ndero nzǐ mà dzz̀ ngǒw

Mà nì njí njěy ddǐngǎ ro màdhí bba kàó nga rà dhìy ma rà dey lǎní ddiy nà à kwó mà tsotso màdhí déydha ró ya mànì njí njěy ddǐngǎ ro màdhí nzòw rà ligwíydha chùw ndrǔ rà dey nyǔ'wiy nà

Ma léy nì màtsá rù lǎnínga ó ma guw nì ǒnga lǎní ma gbú nì màtsá rù à déy nì lǎní wánì ddu nà

Sùkúl ó à ji gba má ndèy njey li dò nzǐ nì à ji ka pěy fú ngba teytss̀ shí bbakǎ à ji ka vú kàss ka íy fú nzòw ddǐngǎ ka gwíy fú nzòw li dò njèydha nà

Làliy vòká kwíy ngòwrá kalanga ndèymí tǔwnda má nyi nì bbǐnà

Ndaní cha ndrǔ tsǐ ndanà sìlímù hwi nì bbalè ney aní ndaní ndrǔ tsǐ ndanà ya njàddí li chùw sìlímù ro njǎli dho ddǎwà chùw děy ney à rǎ ndanà ndèy tsotso kwo ma nzǐ à dho dhì ndu ya bbǔtss djú àní fúnì rà ngu dey fúnì rà ngu ley nzòw rà ì rónga pbò ndaní nzǐ ì chǔw ndanà fú sìlímù

Ma ú nì ma nyú tey fú nga dzzdjú ma bba nì fú bbalè rà nyù ma dzzdjú ní nyû fú nga dzzdjú ma dho nì ma ra ngu ndanà ní sáwà fú nga dzzdjú ma ta nì bbiydha ka rà

Ndaní ma rónga déy vukávu ndaní à dhǒ màtsá lǎní déydha bbalè kàó ndaní à léy ma déy lǎní lò dhodha ní bbalè nyúddà djú

Nzánà à bbúwò ní dhi mà dhò nzánà à rǎ dey mà ley nzadha ò cha màdhí ney mà dho dey lǎní ní sâ ó

Ma jì drǒ nì nyû ma dho rì chì nà ngǐra ma dho rì kungálá nà jǔwrúgi ma dho rì dda ndèymí jǔkù nà ma dho njàddí nyû rì fǔchú dda nà

À nì jǐ nyi gbú nyi rónga wánì nga dhò nyi rónga déy ndanà lǎní rwo nì mî nyi gbú nyi rónga nderó nyi chǔw vukávu ní nga gbow nì mî ndaní nzǐ nyi rónga ka dey ngòw bbalè kàó

Ndeyró ndrǔ déy nyǔ'wíy nà kpaní nzòw níchú ndeyró ndrǔ ká bbalè djùkpa ddà njitsò djò ndeyró lò tdey à tsǔw màdhí dzakǎ

Ndrǔ léy nì ddèrr̀ ò ndrǔ léy nì gòléy ò ndrǔ léy nì sákì ó njàddí nì ndrǔ ss nì ròmà ddǎwà nzánà kǎkà ká ìdhí nyû-tsi kà

Ma dho nì ligwídha mí lǎnínga bbalè dho ndaní bbalè gwíy ìdhí nzòw màdhí dzilíy dhǐy à njúw nì bbalè tsò ddìngaó à tey nì lò bbalè nà nbdaní bbalè ka dey ddìnì ddiy ní ndaní mà dhí bba děy

Ddrà nzz̀dha kwó nì mà tsotso à ngu nì mà dhí nzz̀dha dzzdjò nzá mà ddéyní sânà à léy nì ma má nì Ddrà fù lò ò luw

Ma zow nì Bible rwo nì mî ya ma nì dzá ro ma njanì dzánga déy lǎní

À lêy ddiy tdè ndèy dzź nzǐ bbalè ddí tdè bbiy nzǐ mb chùwdha mí lò tdè klǒw ka dho ddiy ó nga dzz ŋà ní ní à ngù lò wá nì ngû màdho tǔw

À léy nì ndrǔ dhí tǔwtǔw ní nga njanì ndèy bbalè nyú ddà djú à léy nì lò tsò njúwdha cha ney ndèy nì ndèy sǎ ddǐnga ónì à ngú nì lǎní à mba nì shú ní thíy bbalè kàó

Déydha dhì nà rwo à sí nì lǎnà ní déydha li kàóddù à tsúw nì ndrò à tsúw nì li ddéydha li làyi níchú à léy nì njàddí bbalè déy nì ì njǎ gbè ngǎ ì dhí njí nì ddiy níchú à léy nì bbalè kàónga déy nì ndìndì à sí nì kpa ní ndrǔ dhí klôw njí njèydha mî à léy nì nzòw ddí so nì dàrázà nzǐ

À nja nì ndèy ngǎjìní mà nyúddà mà djòw gòw mà gòw nzòw nì ndrǔ à njà nì ndèy ngǎjìní mà nyúddà à ji mà tdrǎ fú ndrǔ dho lò nzǐ fú ndrǔ thó tòrózì fú ndrǔ njěy mà dò ddí

Mà dho nyù nì nyǔ ma cha ndèy léy mà ró nga déy wá lǎnà à nì làbolu, shu, vùgá, kalanga

Màtsá bba ónga ma léy nì à déy lǎní ya ma vìdey rǒnga thǐy ma thi nì fú dza rónga mà wá à déy lǎnì ma nì lǎní dza mà sš ndeyní màtsá dza déy lǎní dddudjú ddù ddiy má ndèy njanì ndèy lǎní ní nì à tdè nì nú lǎní bbalè nyú djú

Ddǎwà hwo nì drá dhǐy-djá hwo ddí nì drá dhǐ-djá hwo tdè drá à léy njàddí sâ nà nyi rà ngu chùw níyà fú ndrǔ nì ngu dhi ddí chǔw bbalè dèddù dhi-dja dèddù

Sǒkò mèydha dhò nděy ngá nyû dho à bísìnès mí nga mèydha dho

À nì lǎní mà ddéy mà ndeyní mà pbǒ màdhí djiy rónga lǎní ndeyní mà tsǐ fú silímù mí klôw ní ŋàbù ndeyní mà drŕ mà dǎwà chùwdha nà cha ndèy dho àmí klôw ngù luwtò nì

Nzánà mà chǔw dhi mà déy lǎní mà njǎ mà ró djǔw ó nga sáwà wá nzánà dhi dǎ mà rò

Juwrúgi kalanga nà shu kalangana dǐgu mà lyékà mànà kalangana ndaní à djà chùw ò ní ngba njùw ò ní lǎnà

Sǒkù tdè ngǎ bbiydha tdè klǒw ngéyngéy ní ddiy jì njèydha wá nì tdè klǒw ka tdra bbalè déy dza kà ó ddiy dho

Ddrà mí dhǐy njèydha à léy nì Ddrà pbo nì mà rónga lǎní fúnì chú rà léy ya nyi nì Ddrà mí nyi nà ney nyi ò nyi rà dey lǎní ngòw djú nyi rà nyǐngá nzów ddí ngwiy lǎní ndèymî fúnìchú Ddrà léy nì lǎní njí à jì mà njěy ddí Ddrà dho lǎní

À nyá nì màdhò ddròddró ní aksident tuw ò luw dòwdha mí nga ddí tde nì ngǎ lǎnà ǒmà luw ya mà dòw ro

Ya ma chùw ma nì njěy nì ddiy nì nzǐ nga thǒ ro mara tdè bbò mà nja nì mídìya ó lò njà ddí sǎ nà mà bba nì fú ddiy njèydha nà